A ye lo livi orre nka lo kijliso naá te wa na ndɨ'i nka lo, livi kijli nkaso una orre modo ye lo na ketatu wa'aso, te ɨka kivi tuku te ni ndokoso, ye lo ki na kuita tukuso jniñoso.